Do lloje t’insekteve, bleta, grejzi, marimanga, milingona, miza, miza e shpisë, miza e ufullës, morri, mickoja, pleshti, karkaleci, shushuja, shumkambshi <hesitation> flutura, mollkuqja.